Ish va shaxsiy hayot o‘rtasidagi muvozanatni topish uchun vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish va ustuvorliklarga e’tibor qaratish muhimdir. Dam olish va oila bilan vaqt o‘tkazishni ham ish qadar muhim deb bilib, stressni boshqarish kerak.